शारीरिक फिटनेस सांबलपाची एक बारो रस्तो म्हटल्यार नौकनयन। लोकांक सक्रीय दावरुंक येतात असा कार्यावळिची एक श्रेणी मागता। पाणिचेर आसपाची शांती आणि नेचर कडेन आशिल्लो संबंध मानसिक बार्यापण खातीर सुद्धा आजाप करपाक शकतात, तां जो आस्ततोह उणो करपाक शकतात आणि शांतताय आणि पुर्णताय जी आस्तात त भावना वाढवक शकतात।